<hesitation> Alekileky e sakafo mamy kokoà zegny mandregny e, satrià hitako hoe milamila glucide kokoà zegny vatako hindesiko miatriky tontolo andro.